Ny tiako amin'ny amboa sy rapiso aloha a dia aleoko lavitra rapiso satria itiavako ny rapiso ireny a, rehefa misy voalavo an-tranonao a, tena tsy apetrany izany mintsy fa tonga dia samboriny, sady tsy mampisy voalavo intsony <hesitation> mijanona an-dragno ao. Dia izy io koa mampiditra chance koa manko hono izy io. Na vao anao <hesitation> mitandena an'io dia ohatra misy vola miditra foana aminao, metimety foana ny fiaignananao, izay hono.